أحسن كتاب قرأته مؤخرًا هو ق قاتل س سعيد، الكتاب مزيج بين الخيال والتاريخ، وفيه جصص عمانية جديمة ممزوجة بطريجة مشوجة، أسلوب الكتاب يشدك من البداية للنهاية وخصوصًا إذا كنت تحب الجصص اللي فيها عمج ثجافي ومعاني تراثية.